Fum n wan ta'am iŋɛ se'em biŋe alabasa bii galiki ti ba ta'am yue de la: Fu dikɛ ba iŋɛ lɔkɔ ti sapebesum paara ba gee ti fu da vuge ba ze'ele. Ŋwana n wan ta'am basɛ ti ba yue gee kan sa'am.